A xe ma' ta- ta che men ata nchat lozomen ma', xe naka po nzo ma' ma'exkap bay, nzoma' nayi na nab ke ma'y ncho'a mbay na komo tij nzon pues nab- naba nax yaj'na mber ma're nak ma re mbela' mbay, nzo mbea' nar- nar nak mbea' pues nzo mbea- mbea' nati'na iz jwa'le mbel nimen nabana <hesitation> nnn- este day nax yajmen pues mbela', mxi'i, re mxi'i yu' mbes xabana, mxi' este mxi'i le jwua'ya, ya gala, mxuba', mxuba' nxekmen nkey per nchou toza nke ma'y pues re ma' ba jwa'n ta- ta mbesna kasi na- na nzyeb- nzyebna porke ma'-ma' nayi ma'pues, mkueza'na nu mkuez taja na- na nzeb poke tiz gab, ngenkuanli iz zip nkuez per tiz nkueza, njwe'zana le bed le este bed zera' ma' ba mas nu ma'ba taja nzyebmen porke naba tyentara' ma' tyobma' yekmen naba na nax yubmen ma' pues nax jwa'na nak yaguj jwa'na nzyeb nakta ma' jwa'na nak yaguj ma' tinma' ma' exkap ma', ma bata ta njwi'n.